Efatra karazana ny biby zay efa nananako teo amin'ny fiainako, reto avy izy reo: akoho dimy amby folo, saka enina amby folo, gisa valo, gana dimy amby folo.